أول <noise> شي حدد هدفك عشان تعرف وش تبغي توصله، بعدين أبدأ بتمارين بسيطة زي المشي أو الج-الجري الخفيف، وخلك متنوع في التمارين بين كارديو وتمارين قوةk حاول تتدرب تلات لخمس مرات بالإسبوع، لا تنسى تشرب ميه كفاية وتأكل أكل صحي وأهتم بالراحة.